بخښنه غواړم چې قهوه مې پر تا توی کړه. زه سمدستي پاکوالی کوم او که اړتیا وي، نو درته نوی کافي جوړوم. ډېر ځله داسې پېښېږي، خو زه به هڅه وکړم چې بیا تکرار نه شي. که بل څه ته اړتیا لرې، مهرباني وکړه ووایه، زه دلته یم چې مرسته درسره وکړم. هیله لرم چې دغه پېښه دې ورځ خرابه نه کړي.